אכּיד, כנתעד אןשו אִלששעהר באקי ענדו צִלֶה כְּבִיר בּאלעָסר אלחדִית, ו חתה אכתר מן קבל, רג'ם אלטכּנוֹלוגיה ו אלסֻרעה אלי ולט פי חייאתנא, אלנאס באקִין כיתחתאגו לתעבּיר ו אלחְסאס ללְעְמַק אללי כיעְטיה אלששעהר. אלששעהר אליום כיתתַוַר, מא בַּקּש מרבּוּט ג'יר בּאלקאפה, ו אלכּלמאט אלתכּילה, ו ولكין בִּללוג'ה בסיטה. יַעְבּר עלא אלוואקִע, אלחובּ, אלגורבה, ו חתה אלסיאסה. יקדר יכון פי אלרַאבּ, פי אלששעהר אלחוּר, ו חתה פי אלסושיאל מדיה. יַעני באקי חי, ו כיתנפַס, ו ولكין פי שִכּל ג'דיד.